लाइटिचो स्विच इलेक्ट्रिसिटीचो फ्लो चालू वा बंद करपाक काम करता। जेंव्हा आमी स्विच ऑन करता तेव्हा इलेक्ट्रिसिटी चा फ्लो'क लागून लाइट पेटता तशेच जेंव्हा आमी स्विच ऑफ करता। तेव्हा इलेक्ट्रिसिटीचो फ्लो रावता आणि लाइट बंद जाता।